Iya budayae engka e ri indonesia sala seddinna yanaritu mappabbotting narekko mappabbotting kiq mulai- mappammula mappacci mattiwi botting let- nia mapparola lokka ki bolana paduatta.